<hesitation> Izy kô kara akôho manokagna tsy de fankalavitry loatra amile biby takeo satria akôho zao ra ôhatra <hesitation> oe agnipignipiazagna hanina izy de magnantogno, de ôhatra oe isakarivariva izy ôhatra mandeh de <hesitation> mahantatra môdy, fô izy tsy de afaka tsy de ma-mampiseo- lai fitiavagna ami tômpony.